Singapur teta jevaepe jeta <noise> jokope yandepuere yau tembiu <noise> cangrejo pegua oyea <noise> pimienta jare kï ndieva <noise> jaeramiñovi yandepuere ñavae tostada de pan <noise> jaei supe reta vae <noise> jokuae jaeko guiyape otinivae <noise> <hesitation> yau <hesitation> ururupia ndie <noise>